ध्यान कैसे लगाते हे देखो ध्यान हमें एकाग्रचित होकर ध्यान लगावा। और हमें रोजिना ध्यान लगाना चावे जिसे हमारे <hesitation> ईस्ट देव का ध्यान लगाते है। तो हमें शांत जगह एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना चाहिए। इससे अपने अंदर को आत्मा संतुष्ट रेवे और मन भी संतुष्ट रेवे। हमें रोजाना ईस्ट देव का ध्यान लगाना चाहिए जिससे हमारी इंद्रियां सही रहती है। और मानसिक संतुलन भी सही रहता है।